Le hevitra diso amin'ny momba ny piso zany, voalohany aloha piso atao hoe: biby mitondra aretina avekeo koa piso ndrekindreky lazaina fa hoe mitarimy azy ohatra hoe mpamosavy zany, bibin'ny ampamosavy le piso, zay zany le hevitra diso itako aminazy.